Ma tanti tipu dë pan, a ie la biova, ël tursun, i bucuncin <hesitation> la micca, püi a ie ël pan fait cun la farin-a ëntegrala o la farina d'segale ch'a va ën po dë moda ades anche se 'na volta a s'mangiava sempre e pöi a ie la fugasa e la pizza